Taxi a xranch'i xengo ndaguchi' kuntha guchina chuntha ba nu guchi <noise> the guchi the ntha guchi ndu u na kuthi ntha guchisen ntha guchisen na ya na thinga chujni nchan ntha guchi nduna ya ntha ya na thama nga ke tsiguna nixin nchi thi nch'i thiguna ya na xranch'i tsikon ch'a xranch'i sigu ncha ndana xronxron runda xronxron xya tsikjon s'icha na xruengu nda nguji ndaguchi tsingao nguji chujni o nguji kuxrue xrathi xruxru sithinu sikon sinchena ya na se' xranch'i thi nth'ia xranch'i xranch'i sintha guchi ta nixin nchi xranch'i sigu chenta xranch'i ese tsech'ua chena ya nche sintha guchi an no an no ntha seo a na takjona ya nchi sinde guchi juathi ichi gundana xran nch'i ba xraxr'uan exena ya sinda guchi.